Edziban a m'enyi gye ho ankasa yie yɛ banku na nkunuma frͻwee. Na ͻyɛ edziban a edze ma me anapa, ewiaber, ewimber a, mibedzi. Afei, ͻyɛ edziban a onnyi nsakrae biara wͻ m'abrabͻ mu, sɛ nsu rotͻ oo, ewia robͻ oo, ͻyɛ edziban a midzi. <noise> Afe biara mu, ͻmmfa ho nye afe a ͻbɛba ebotwa mu akͻ, ͻnoara nye edziban a mepɛ.